Mening ideal tug'ilgan kunim bu judayam kichkina davradan iborat bo'lgan ya'ni besh va oltita do'stlarimdan iborat bo'lgan ziyofatni tasvirlab berolaman. Bunda do'stlarim bilan uch to'rt soat juda yaxshi narsalar haqida gaplashib, yeb ichib dam olishimizni o'ylayman. Va ular tug'ulgan kun ohirida meninturli xil sovg'alar bilan va tilaklar bilan tabriklashi bu men uchun judayam ideal tug'ulgan kun hisoblanadi.